मिठैंई थै स्वास्थ्य लेगे स्वस्थ बणोला लेकी वेमा चीनी कम डाल सकदा। चीनी जगह हम शहद आजमण बटर मीपल सिरप कू इस्तेमाल भी कै सकदा ।एक अलावा अल्सी का बीज स्टोबेरी पोषक तत्व से भरपूर सामग्री भी जोड सकदा।